Isikola sa epenting nalo analika, analika lau ana isikola elaa lau sikulia. Isikola sa harus tumata lae mesa i aruenya na naperhatikan ni ana-ana loo si isikola kalu tumata lae i perhatikan ana-ana le isikola tam berarti anau mesa iberhasil taem atau isaire taem. jadi tumata lae saburu oalam luma mesa guru pertama utama satu mata lae, jadi tumata lae mesa e jadi saire nalo anaoa ana loa sihanusa tumata lae bukan hanu tumata ramenta taem. Jadi itu tumata lae harus i, arue ama ana isikola alae esde, esempe, lau esema, lau sikuliah. Karatumata laesa ibisae topang ni ana sa naloi isikola. Jaji isikolan mesa naloo itiama saire olama <hesitation> saire lalou ulama masa depan. Jadi mesa e saire re tumata lae mesa harus ohese palale mesa hese tuwine- tuwine naloo umana on iakepen. Unaa wera, uniaa e saire harus u ana uwe muana nasi masu buru si moso buru mesa, si moso buru tuwini-tuwini o harus o saire. O ana o ana ue muana mesa naloo isikola mesa, isikola tuwini-tuwini nasimoso buru mesa naloo si saire oitemina. Kalu tumata lae isaire taem, iperhatikan yana taem sa naupa na lau ibisa saire lau kuliaehu tatumata <hesitation> le naloo sa sa bisa sisaire anatam siele sianatam siele tam naloosi mosoburu olamalo malaleitam ulama e tumata ramentam nalou cuma onopanayale hitentu porone lelewata si cuma si pae-pae pae maneh. Bisa isikola masare tam, sonre i isikola hintentaem. Duari isi isikola tapetuhelu taisikola taem, tae monahsi naubale jadi <hesitation> tumata lae sa i ile ama saire opalale ama. Luma ite lieama anaoa amsaite sae, iperhatikan yasi, isae i esi musuburu mesa musu buru opalale luma lalei. Taolama isikola mesa anauwesi nasibisa nasi isikola mesa siisikola nasi musumuru mehsa uroe-uroe, tamsah bisa taem euw euw euw taise isikola tam, euw euw euw taisi iskola taem. Isi anau isi mesa si isikola lae esema tasi asawasi, a remsa bisa taem ite harus isirea ama anna iana uew ama ana iharus iunasi nasi bisa si eineman nanaule, olama isikola mane taem olamalo malalei olamatu matalae manem harus bisa nae saire tam. <hesitation> isaire nalotu mataramen isaire i unama anamu siburu maneh tam tapi itetumata lae ele harus umaut haru <hesitation> ina ama anu nat ama anana <noise> simosu buru, moso buru mesa isa ire naloi teama. Anawa hipamuri, kalu taem sae itamana ana wale ite ama ana mesa naloa ama nalama ou nalama oitimina. Ama harta mesaha harta mesaha anau maha- maha harta duniai harta aharate. Jadi ititumata lae saharus i saire anui ama ana i sae, i unah sina sibisa siisikola mesa seisikola roe-roe anbisa naloa ama nalama. Kalu amana lama bisa isi aseiese muharta uhiisa jadi an ahasi asihia tatam tapi siana acie asise anyale monae huisa. Waname sam hatamere, jadi itetumata lae sa ite au una ama anamesa temala sipae, timela sinonton, timela si soluorio paorio-paorio payae, sipae teme lae opalale luma lale mehsa teharus isaire. Unahsina si <hesitation> moso buru mesa, si moso buru si teina si arue, si lehee, si saire naloo. Si saire ropa ropamuri itetumata laimata sa, imata mane moanawire isa nalosi saire moite atam tumatalaena hinten euw esie, hinten iwesie, hinten iwesie taam amale amaana sakalu hinten ewesie hinten, hinten ewisie, hinten ewesie sasi saire siteinasi sisaire sibaca taem site ine siarue taem teine silehe tam. Tae tumata si anaesi ana emamene impeiro cuma nalom anmukturu, anmuturu, anmuturu, anmuturu, anmuturu. Una-una sartaem aem saire muna munahsi mosoburu tamsi arue tamsi saire tamsi, arue si. Arue si saire si lehe-lehe emantam anao pe amane laleire ro cuma nalosi an sipae sian, sipae sian simuturu tumata lae cuma ewehsie, ewehsie, ewehsie sitaru kirahsa nata mi cuma nalo ewehsie, ewehsie. ewehsie mane. Emhese-hese sae ola mowesie nahsue mete suamite,-suamite, suamite, tae suamite tambutu. Bliemonata ni, nalosi mosoburu tamni muhara u, muharapue guruau olama isikola maneh. Muharapum <noise> tumata lae tamni lutumata lae cuma ewehsie sua anmutu, ewehsie sua anmutu, manana analee mesa bisa sikuliah, sikuliah nau patupata lesu hari-hari wehsie, hari-hari wehsie, hari-hari wehsie. Wesie mesa umna una-una sae, kalu paktani hea ana he ana nalom muanasa oro muka kalu cuma hari-hari wehsie nam amana amanesa susah. Naa analiese hipamuri si bisa si unasasa tamni cuma nalosi eosi amanaa amane. Tamatumata lae cuma hari-hari mu olama wehsie sua, anta muturu teinasi anahse ainasam ajaresae arue sae <hesitation> saire lehee sae. Rebe mae <hesitation> meperhatikan hasitaem cuma nalou ewehsie suamite anmuturu, ewehsie sua anmuturu. Yo alnalea see sipaehila hilama lua isikola mesa si palauuu poporon tasisu uhelu tasipal lau orah siihsa rua, tamta ora si husha, husha sin rua ata nesimurtu tutumata lae sae cuma inonton tae mutuwei. Palahae telepisi palahe-palahe taemo tuweimanu yuniana ee pae lau sua orasih usa-usa sin rua euw tumata lae yaesa cuma muturu mutu uhaa, muturu hanu taehese wera taisanu we manu wae olama wehsie. Pendidikan reisa harus tumata lae lae terutama tumata e tumatam ite tumata ibu atau tumata ina opale luma laleina bisa ilie ama ana, ibisa i lie si lahetaa, si kata, si saire hilama guru wasi a unasi nasi sinastaem. Ite tetu mata laem mahina mae ibisa i riehsi. Mo kalu ite han mutuane paolama wehsiele, ngapakaa ama anasi bisa-sibisa ih simosu burusi siisikola bisa tam lau, kuliah bisa tam ahue natumata lae nabisa i ile enianam mo kalu i dien ni ana a. Itepe itepei amanesa pilih-pilih retumata nane atane bisa i lie niana. Bisa i berarti kan ya nanalosi euw isikola, mukalu tumata lae isisia isae hinte poporono lelewata umawe. Cuma hanu-hanu manuwae olawa wehsie, si unas si euw-euw wese muna sae. Lauwa manenta netaem urawane mane tane-tane taem, cuma nalaou eunarno hanu-hanu manuain mane. jadi itetumata saet, iteharus ile ama ana bae manuai, mahina, lai saire. Ile ama ana nakalu bole na isikola mesa, seisikola nasi isikola lama esde lauw sikuliah, nalo bisa silie ama-amane reire. Amani rei maneee retumata nalo isikola nare lau kuliah ehumane, leu-leu tumatamane. Isaruwa-isaruwa tae, hinte larua amanere munana upa. Kalu cuma isa rua telu ata, tae enalotu mata lae resa harus itetumata lae am ite harus ikira. Ikira nalo naupa nai unama ana naibisa sei isikola lau ehueruna siliamani rei tamsah. Amane resanseh nalosei nahelu, kalu ite ama ana-ana loi pamuri. Jadi tumata lae mesa harus iperhatikan ama ana nasi moru mosuburu mesa, moso buru tuwine- tuwine na bisa i saire nalo ama hahan re i, ama tuaha re i, nalo o hinaten lae rua pale murenal uwehse.